Mihaino mozika ve sa <hesitation> mihaino boky noraisim-peo rehefa <hesitation> manao <hesitation> dia lavitra? Natetika nanao dia lavitra aho teo amin'ny sehatry ny asako. Eny am-pandehanana eny aho dia <hesitation> sady mankafy mijery sy <hesitation> maka sary ny faritra lalovako, no matory koa indraindray. Ary amin'io hoe <hesitation> matory io aho vao tena <hesitation> mitady zavatra fanampiny. Eto aho no misafidy ny mihaino mozika. Tsy dia mitondra boky <hesitation> noraisim-peo loatra aho amin'ny diako, satria <hesitation> izy ireny dia mila fifantohantsaina koa ny mihaino azy. Tsy afaka ny ho ampiarahana amin'ilay hoe <hesitation> mankafy mijery izay lalovako ilay izy. Izany no antony <hesitation> itiavako kokoa ny mozika raha mitaha amin'ny boky noraisim-peo rehefa <hesitation> mandeha lavitra aho